फलफुलके बात करबो कहलेतिति सक्कु कैसा मनैंभरिन फलफुल जेदे मन परता अइसने करके सक्कु मनैंभरिन फलफुल मन परता तौ लरकाभरिन फेकुन फलफुल जेदे मन परता । लरकाभर फलफुल ओहके बन्‍ना मिठ मानके खैतियाँ । फलफुल लरकाभरिन तिहना फाइदाजनक फेकुन रहता । स्वास्थ्यके तहनि फेकुन बहुतेन मजा रहता । लरकाभर खास करके अँङ्गुर, केरा, अनार, स्याउ, सन्तोला, खरबुज्जा, बिंहिं, लिंचि अइने अइने करके तमाम मेलके फलफुल सरपुने खैना मन परैतियाँ । मुल कुइ लरका अइसन फेक रहतियाँ जौन लरकाभर एक बार जौन फल खा लेहतियाँ तबति ओला फल फेकुन खाइक मन नाइ परैतियाँ । अइसन अवस्थामे लरकाभरिन जेदा फलफुल खाइक तहनि तमाम मेलके तौरतरिका तिति ओइन कैहदेउ हौंसेइ सिकजिता । जइसने कि केरा ओहके मिक्चरमे पिसके खबाइ सिकजिता । अइसने करके फलफुल ओहके तमाम अकार प्रकारमे, डिजाइनमे काटके फेकुन लरकाभरिन खबाइ सिकजिता । अत्तेकेल नाइ फलफुल ओहके तमाम मेलके परिकार फेकुन बनाके लरकाभरिन खबाइ सिकजिता । अइसेतिति लरकाभरिन का लगता कहलेतिति <noise> कुछ खिलैना, कुछ काचिकहतियाँ चिझके आकार प्रकारमे बनैबो कहलेतिति लरकाभरिन का लगता कि औरे चिझ है कैसा लगता मुल उहि फलफुल ओहके मेरमेरके आकार बनाक खबाइ सिकजिता ।